ننصح صاحبي اللي حاب <hesitation> يقرا، يزيد يقرا كتب، بالصح ما عندوش الوقت، يكون نهارو شارجي ولا مليان صوالح، ما عندوش الوقت باه يقرا. أنا ننصحو انو يدير <hesitation> نص ساعة التالية تاعو كي يحط راسو دور يرقد، يدير هذيك النص ساعة <hesitation> ساعة التالية قدام لا يرقد يقرا فيها. لأنو منو يقرأ كتاب مليح، ي-يستفاد منو ومنو أنو يساعدو باه يسترخي ويرقد <hesitation> بطريقة جيدة.